Liɗɗi duu, hono ngonɗi e nokkuuje amen ɗii kaa. So mi yii ɗun fuu miɗe anndita: lawi en, bohe en, ciroowu en, ndeengenneewu en, daɓɓa daɓɓaaje en, logo en, danɗi en <hesitation> ndeeŋenneewu en, daɓɓa daɓɓaari en. <hesitation> Ɗii nii non.